تصور کٔرِو، اگر بہٕ کُنہِ جیٖلس یا دٔریاوَس منٛز ترٛاوُن۔ بہٕ نِنہٕ لایِف سیفٹی جیکٹ، رَزِ تہٕ سویمنگ سوٹ تہٕ سویِم سپِکس یُس میانٮ۪ن أچھن ہٕنٛز حِفاظت کرِ۔